ما يثير اهتمامك <hesitation> او <hesitation> يحمسك -يحمسك يحدده القدر. يمكن انه يفهم على انه يعبر عن فكرة ان هناك عوامل خارجية تؤثر على مسارات حياتنا وتجاربنا. القدر او يمكن ان يلعب دورا في تحديد الفرص والتحديات التي تواجهنا. هذا يعكس مفهوما فلسفيا عن تأثير القوى الخارجية على قراراتنا.